كنت حفضل انه اكون الطفل الوحيد، لانه عشرين اخ او اخت <hesitation> عدد مرة كبير، ودايما العوائل اللي من اعداد مرة كبيرة يكون فيها كثير مشاكل، مستحيل يتفقون كلهم، فكنت حفضل انه اكون الوحيد عشان كمان يقدرون يهتمون فيني ويربوني التربية الصحيحة.